A hevitra diso heveran'olo kivà zao e, leha kivà jiaby hono masiaka be daholo tsy voatery masiaka daholo kivà jiaby, de <hesitation> kivà koa hono mahay miaro tragno daholo, <hesitation> tsy marigny koa zagny, de hoe <hesitation> kivà koa hono e <hesitation> môra manaraka baiko, a i e mila fanazaran-tegna zay vo zare afaka magnaraka baiko zagny, fa tsy <hesitation> môra be ake fogna, de a kivà koa hono hoe mampahantra koa izy koa mitarimy agnazy.